Pos lo primeru es guipal alreol, peru no quea-mi-la, sino pa si acasu anda pallí la dueña. I si no pos lo más aparenti es el llevá-la ala policía i que sean ellus los que precurin ala pressona. Es que si la echas en un abuçón pos no sabemus si la pressona qu'abra l'abuçón puea agarral las perras. I alo menus pos la polícía se supon que van a queal la cartera pos tal qual la queis tú ena comissería.